'De 'kwla, deh :eh :ne-a 'an 'da-dih-a 'gweh eh 'klehbor. Jorwor: :mor 'gweh 'ye 'klehbor, :yee' :mor :or ne-a 'de :ka :on no-eh dih kpon-a 'de 'gbu. 'Gweh :mor :on kpon-eh dih :mor on zela-eh gwluh :mor :on 'da, mu 'de 'gbu :ya 'de 'an-a'a: kpala' 'an dhe-a ken, 'gweh-a mu 'de mu eh ;ye 'de kpala' :ya because, <hesitation> :ke :on no-eh gwluh' zela-eh :dhih 'o. 'Gweh-a mu mu eh 'ye 'de kpala' :ya, :eh :korn dhih 'o :eh, deh :on zela-eh :gwluhuh' eh 'ye-a no, eh-: 'da eh mu eh 'ye no. :yee' deh :on zela-a 'gweh :gwluhuh' :eh-: eh no. :yee' eh 'klehbor. 'Gweh eh 'klehbor. :mor :on 'de 'gweh, kpon 'an 'gbu-a gba-dih :daa:a 'ye mu, eh mu-eh dih :kpon 'de eh 'kwa, eh-: mor-: a 'ye :na a 'ye mu. 'Gweh, :mor <hesitation> zela-eh :gwluh :on 'da :a mu :name' bo 'o, :mor a mu :name' bo, eh mu eh-: :na kplo-' 'duo: eh mu or 'o eh :kpabuh' 'zorn 'dhu-', :on 'du-dih-eh on 'weh :dhih 'o, :yee' eh 'klehbor. :yee' :chea', :eh wan-a dih :eh no-a neme :eh wan-a dih, or <hesitation> za nyor-' 'nyinor:, or za :on 'nyineor 'weh, or 'da an ' nyne 'weh, <hesitation> :mor :on se 'de 'gbu :ne :mor nyor mu 'de deh :on zela-or :gwluh' or 'hye-a no eh-: or mu no-'. Mor :on 'dei' mu 'de :gbu, or mu 'o 'dei or-: yi 'nor 'gbu 'o :chea'-a mu :on gwluh zela:. so, deh+ :daa :en <hesitation> ne-a 'sororn', 'on 'ye-ih 'do 'on :gwluhu' en 'klehbor. :Yeh an 'da-dih-a :yiee: eh se 'klehbor, :yeh an 'da-dih-a 'kehbeh' eh se 'klehbor. En klehkpeh :dao' eh 'ye :on 'klei' :na en-: mor-: :a 'ye :na 'suh :dhih 'o, jorwor: en se no deh :korn en 'ye no. En se deh :korn en se deh :korn en 'ye-a no. En :mor deh+ 'kor dih, deh+ 'kor-dih deh+ 'o. Jorwor: mor-: gweh-: :mor a :dhe dih :dha :daa :mor 'da deh :daa eh-: :on no 'o eh-: eh :dhe-dih eh mu no-'. So deh+ :daa :en :ne-a 'sororn' :chea', 'gweh me-: 'on 'ye :en 'klehbor. Jorwor :yeh :en se :ao' en 'klehbor, an 'jeh :mor :on kpon-ih 'dih en mu :on bo :na, :mor :on 'da dha :daa 'an mu 'o en mu :on bo :na en 'klehbor, but <hesitation> en se deh :korn <hesitation> en :mor deh+ 'kor dih 'o. :mor :on :za 'kehbeh' dubu' :bhluun' :mor :chla :i :mor eh 'si-dih :mor :on mu 'o pobo-' :yee' eh :hya problem. eh mu nmu nyor-a 'yu 'nor, eh mu :dha 'sluh eh :za nyor-a pani yai'. So en se :na-dih-deh:+. :mor eh 'dhu :on :na-dih 'gweh-eh', 'gewh, :gweh eh no :na-dih deh eh mu on-' :za-dih.,